شیمپو کَمہِ مقصدٕچ کٲم چھِ کران؟ شیمپوُک مقصد چھُ مَس صاف کرنہٕ خٲطرٕ استعمال یِوان کرنہٕ تہٕ چھُ صابن بدلہٕ تہِ استعمال یِوان کرنہٕ۔